óvíst er hvort ábúendur í Norðurhjáleigu sem urðu fyrir tjóni vegna

náttúruhamfaratrygging Íslands sem áður hét Viðlagatrygging bætir ekki tjón af þessu tagi Frans páfi lauk

tveggja daga heimsókn sinni til Írlands með hann baðst fyrirgefningar á kynferðisbrotum og þöggun innan kaþólsku kirkjunnar mikið hefur dregið úr matarsóun í verslunum eftir að farið var að bjóða vörur sem nálgast síðasta söludag með miklum afslætti neytendur hafa tekið vel í þessa nýbreytni íslensk ungmenni þar sem hundrað níutíu og tvö lið tóku þátt þau söfnuðu styrkjum og skipulögðu ferðina upp á eigin spýtur

gott kvöld í Flórída í Bandaríkjunum nú á sjöunda tímanum á lögreglunnar í segir að svæðið í kringum Jacksonville Landing sé ekki öruggt lögregla biður fólk að halda sig í umtalsverðri fjarlægð þar sem einnig má finna og veitingastaði

fréttir af málinu má finna á vef okkar ruv punktur is um leið og þær berast aðeins ellefu prósent af stærstu fyrirtækjum landsins eru komin með jafnlaunavottun hundrað tuttugu og sex íslensk stórfyrirtæki eiga yfir höfði sér dagsektir frá og með áramótum verði þau ekki komin

með vottun jafnlaunavottun var lögfest í júní í fyrra meginmarkmið hennar er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði vottunin nær til allra fyrirtækja og stofnana með tuttugu og fimm starfsmenn eða fleiri og verður innleidd í áföngum til loka árs tvö þúsund tuttugu og eitt í heildina þurfa tæplega tólf hundruð fyrirtæki og stofnanir að hljóta vottunina fyrir lok árs tvö þúsund tuttugu og eitt stærstu fyrirtækin ríða á vaðið en samkvæmt lögunum þurfa fyrirtæki með tvö hundruð og fimmtíu starfsmenn eða fleiri að vera komin með jafnlaunavottun strax í lok þessa árs eftir rúma fjóra mánuði en það er langur vegur frá því að þau séu öll komin með slíka vottun hundrað fjörutíu og tvö fyrirtæki og stofnanir eru með fleiri en tvö hundruð og fimmtíu starfsmenn samkvæmt upplýsingum Jafnréttisstofu sem annast framkvæmd laganna eru aðeins sextán þeirra komin með vottun eða

ellefu prósent það er alveg rétt

þetta er ekki hátt hlutfall hins vegar verðum við að vonast til þess að það séu allflest fyrirtæki í þessum stærðarflokki komin vel á veg í sínu ferli ef ekki þá er aldeilis um að gera að spýta í lófana því tíminn er stuttur eins og þú bendir á en það er kannski ekki nóg að spýta í lófana til þess að hljóta vottun er ekki nóg að búa til jafnlaunakerfi heldur þurfa fyrirtæki og stofnanir að sýna

fram á að jafnlaunakerfi séu í samræmi við sérstakan staðal til að unnt sé að taka kerfið út og framkvæmd þess það tekur allt sinn tíma þegar reynsla er komin á kerfið og framkvæmdina þurfa fyrirtækin að leita til vottunarstofa sem veita vottun en aðeins þrjú fyrirtæki hér á landi gera það samkvæmt upplýsingum fréttastofu er mjög ólíklegt að þeim takist að votta hundrað tuttugu og sex af stærstu fyrirtækjum landsins á aðeins fjórum mánuðum hér má sjá þau sextán stórfyrirtæki og stofnanir sem þegar eru komin með vottun

hundrað tuttugu og sex

komin með vottun um áramótin gætu

átt sektir yfir höfði sér það eru heimildir sem fylgdu

þessum breytingum á jafnréttislögum um að Jafnréttisstofa geti beitt og sérðu fram á að það verði gert ég á ekki von á öðru ef fyrirtækið sýnir engan vilja til að vinna í þessa átt þá á ég ekki von á öðru tjón af völdum er ekki bætt af Náttúruhamfaratryggingum Íslands hins vegar er hægt að tryggja sig gegn slíku með því að kaupa sérstaka

hjá tryggingafélögum óvíst er hvort tjónið sem varð á Norðurhjáleigu á föstudag fæst bætt gekk yfir bæinn Norðurhjáleigu í Álftaveri í Skaftárhreppi síðdegis á föstudag ábúendur voru ekki heima en töluvert tjón hlaust af stór jeppi með kerru þeyttist ofan í skurð þök rifnuðu af sjö húsum og ábúandi á bænum sagði í hádegisfréttum að litlu hefði munað að þakið færi af fjárhúsinu hér má sjá húsið þar sem Kaupfélag Austur Skaftfellinga var með verslun á sínum tíma stór hluti þaksins sem hékk saman lyftist af húsinu og fauk og hafnaði að lokum þarna á milli húsanna þetta gefur væntanlega einhverja mynd af þeim ógnarkröftum sem þarna voru á ferð náttúruhamfaratrygging Íslands sem áður hét Viðlagatrygging Íslands bætir ekki tjón af þessu tagi nei hún bætir ekki segir lögin um þetta alveg skýr en þau eru frá árinu nítján hundruð sjötíu og fimm það er svona meginmarkmið að það skarist ekki

hjá tryggingafélaginu VÍS segir skyldutryggingar fyrir bruna og fleiru ekki ná yfir tjón af þessu tagi en hægt sé að fá slíka tryggingu já það þarf að vera

til staðar til þess að bótaréttur sé fyrir hendi er algengt að

tryggingar á húsakostinum en hvernig er skilgreiningin á því hvað telst til hamfara og hvað fimmtán ára stúlka er alvarlega slösuð eftir að bíll valt á hringveginum vestan við Kirkjubæjarklaustur um

stúlkan kastaðist út úr bílnum þegar hann valt þrír aðrir slösuðust og voru þau öll flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann í Reykjavík þau eru öll erlendir ferðamenn úr sömu fjölskyldu bænin um fyrirgefningu fyrir syndir kaþólsku kirkjunnar var leiðarstef í tveggja daga heimsókn Frans páfa til Írlands sem lauk í dag fyrrverandi starfsmaður Vatíkansins sakar páfa um að hafa tekið þátt í að þagga niður kynferðisbrot koma páfa hefur ýft upp gömul sár enda margir svartir blettir á langri sögu kaþólsku kirkjunnar á Írlandi þannig gekk fólks fylktu liði til minningar um þau hundruð barna sem létust á kaþólska

þangað voru ófrískar ógiftar stúlkur sendar til að eiga börnin sín kynferðislegt ofbeldi innan kaþólsku kirkjunnar og þöggun stofnunarinnar í gegnum tíðina hefur verið leiðarstef í tveggja daga heimsókn Frans páfa hann hefur nýtt hvert tækifæri til að fordæma framferði

var á sömu nótum í dag þegar hann ávarpaði hátt í hálfa milljón fólks í Phoenix garðinum í Dublin

markaði endann á tveggja daga heimsókn páfa til Írlands en á meðan páfi reynir að bæta fyrir syndir kirkjunnar á Írlandi skrifaði erkibiskupinn

þar sem hann krefur hann um afsögn var áður hátt settur innan Vatíkansins í bréfinu fullyrðir hann að Frans páfi hafi í fimm ár vitað af kynferðisbrotum bandarísks kardínála sem var látinn taka pokann sinn í síðasta mánuði án þess að aðhafast nokkuð Vatíkanið hefur ekki brugðist við ásökununum en ljóst er að umræðunni um kynferðisbrot og þöggun innan kaþólsku kirkjunnar er hvergi nærri lokið

úti fyrir Sæbraut í Reykjavík í dag sjá mátti hræið nærri landi á gatnamótum Snorrabrautar og Sæbrautar um hádegisbilið starfsmenn Faxaflóahafna sigldu að

í morgun og töldu það svo illa farið að ekki væri hægt að draga það lengra á haf út ætla má að straumar og vindar sjái um það næstu daga líklegt þykir að hræið sé af

sem komið var á flot úr Engey fyrir tíu dögum bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn og fyrrum forsetaframbjóðandinn John lést í gær áttatíu og eins árs að aldri bæði samherjar hans og mótherjar í pólitík minnast sem fylgdi eigin sannfæringu John freistaði þess tvisvar að verða forseti Bandaríkjanna árið tvö þúsund laut hann í lægra haldi fyrir Georg w sem frambjóðandi flokks síns en varð svo fulltrúi repúblikana árið tvö þúsund og átta þegar hann bauð sig fram á móti

var ekki bara fengin af áratuga starfi hans í pólitík hann var

í á sjötta ár eftir að flugvél hans var skotin niður á vígvelli í Víetnamstríðinu síðar hitti hann manninn sem bjargaði honum úr flakinu og skoðaði safn og minnisvarða um viðburðinn í Víetnam

sagðist sjálfur óska þess að hans yrði fyrst og fremst minnst fyrir að hafa þjónað landi sínu vel hans er ekki

síður minnst fyrir staðfestu í þeim málum sem hann vildi berjast fyrir eða á móti og þá jafnvel þvert á flokka hann átti samherja og andstæðinga úr báðum flokkum þannig óskaði hann þess að áðurnefndir Obama og

myndu flytja minningarorð eftir sinn dag á meðan hann fór þess á leit að Donald Trump yrði ekki viðstaddur útför sína

greindist með krabbamein í heila í fyrra og síðastliðinn föstudag kom tilkynning frá fjölskyldu hans um að hann væri hættur allri meðferð við sjúkdómnum það kemur nú í hlut ríkisstjóra að útnefna eftirmann öldungadeildarþingmannsins frá Arizona John

leki kom upp í vélarrúmi fiskibáts vestur af Straumnesi á Hornströndum í dag skipverjanum sem var einn um borð var bjargað í annan bát vélarrúm bátsins

fylltist hratt svo vel vildi til að þyrla Landhelgisgæslunnar t f og varðskipið týr voru nærri þegar neyðarkall barst björgunarskipið Gunnar Friðriksson var ræst út frá Ísafirði og áhafnir skipa í grenndinni voru beðnar að sigla á vettvang skipverjinn fór í flotgalla og kom sér yfir í bát sem hafði komið til aðstoðar vel gekk að koma dælu frá varðskipinu fyrir í bátnum og skömmu síðar tókst að dæla sjó úr vélarrúminu

var svo dreginn til hafnar neytendur kalla sífellt meira eftir því að dregið verði úr matarsóun hjá verslunarkeðjum segir rekstrarstjóri nettó verslananna krónan seldi í fyrra fimmtíu tonn af matvöru undir merkjunum síðasti séns fólk flokkar ruslið sitt betur hendir minna af mat og kaupir gjarnan vörur sem eru

farnar að bjóða upp á þann möguleika verði til að koma í veg fyrir rýrnun eða að að henda matvöru sem er í góðu lagi fréttastofan hafði samband við helstu stórverslanir á höfuðborgarsvæðinu flestar sögðust bjóða upp á matvörur á miklum afslætti þegar stutt er í síðasta söludag þetta ætti bæði við framboðið væri þó mismikið eftir dögum nettó Samkaup

gáfu á síðasta ári tvö hundruð milljónir króna í

slíkum vörum þetta er orðið alveg hellingur og hefur skilað sér þannig að við erum að henda mun minna af matvælum heldur en við gerðum matarsóun hjá ykkur krónan seldi á síðasta ári fimmtíu tonn af matvöru undir merkjunum

síðasti séns

þannig minnkað matarsóun hjá versluninni um fimmtíu og þrjú prósent tölurnar sýna greinilega að eftirspurn neytenda er mikil fólk var svona fyrstu og okkar viðskiptavinir þekkja þetta orðið og eru farnir að ýta í okkur ef þeir taka eftir því að vara er einhvers

við tökum bara vel í það Fjarðarkaup er eina verslunin á höfuðborgarsvæðinu sem gerir þetta ekki

og sóun hjá versluninni er mjög lítil að sögn verslunarstjóra það sem við gerum er að við pössum upp á það að varan renni ekki út að vera með rétt magn verð og á réttum tíma og á réttum stað það skiptir miklu máli að varan renni ekki út að hún sé seld áður en hún rennur út eigendur verslunarinnar telja mikilvægara að

vanda innkaup í verslunina og stuðla þannig að minni matarsóun ég væri ekkert rosalega ánægður með það sem sem kaupmaður að ég væri að gefa margar milljónir í afslátt af þessum vörum vegna þess að þá myndi ég halda að það væri eitthvað að að kaupa inn í réttu magni þannig þessi rýrnun er mjög lítil hjá okkur gestastofa þjóðgarðsins á Þingvöllum við hakið var formlega opnuð fyrir helgi stofan var tekin í notkun fyrir sextán árum en hefur með fjölgun ferðamanna reynst fulllítil því var byrjað að stækka hana um áramótin tvö þúsund og fjórtán til fimmtán í nýrri gestastofu er

um sögu og náttúru Þingvalla verslun og veitingasala þar má meðal annars læra áætlaður heildarkostnaður við húsið og sýninguna er rúmur milljarður króna tónlistarhátíðin Reykjavík stendur yfir á kex við Skúlagötu þar koma fram innlend og erlend

og þar er Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður þær eru nú orðnar svo margar en nei þetta er í ellefta sinn sem Melodica er haldin aðstandendur

þetta er ekki brjálað stuð

Íslands hreppti silfur í heimsmeistarakeppni í

sem fór fram í Mexíkó liðið segir frekar einfalt að búa til vélmenni þetta séu bara

skrúfur vírar og

og tvö lið tóku þátt í keppninni keppendur mega ekki vera eldri en átján ára þau voru valin af þjálfara liðsins sem er nítján ára Kormákur Atli Unnarsson og Flosi Torfason tóku þátt í keppninni í fyrra síðan fór ég til hennar Dýrleifar hérna í skólastofuna hennar og spurði bara hvort hún vildi kíkja til Mexíkó þau segjast ekki hafa búist við því að hreppa silfrið alls ekki við vildum bara að þetta myndi ganga betur en

þá náðum við hundrað og sjöunda sæti alls mega sjö vera í liði en þau voru einungis þrjú þau tóku þátt í keppninni algjörlega á eigin vegum við þurftum bara að byrja á því strax í mars um leið og við fengum umboðið til þess að mynda liðið að sjá um að afla styrkja og koma okkur út alveg sjálf þannig þetta var svolítið svona erfitt við vorum ekki með neina aðstöðu þannig við gerðum þetta bara í

aukaherbergi í íbúðinni þeirra hvernig býr maður til vélmenni það er frekar einfalt nefnilega markmiðið með keppninni og hugmyndin í kringum

sýna fólki að þetta er auðvelt og hver sem er getur gert þetta það þarf bara smá frumkvæði og prófa sig áfram þetta eru bara skrúfur vírar og

ferlið gekk þó ekki alveg snurðulaust fyrir sig vélmennið heitir þetta reddast okkur finnst það lýsa

okkar með fjármagnið við vorum bara þetta reddast við komum okkur

svo í keppninni þegar við vorum með óklárað vélmenni þegar við komum þarna út

bara þetta reddast við náum að gera þetta við bara redduðum hlutunum þegar eitthvað bilaði þá lagaði það þegar eitthvað virkaði ekki þá létum við það virka því miður gat þetta reddast ekki veitt viðtal eða sýnt kúnstir sínar vélmennið er núna líklega í Bandaríkjunum sem sagt á leiðinni til Íslands þannig við vonumst þess að fá það núna á morgun til þess að geta sýnt það og gert eitthvað skemmtilegt við erum bara

elskuna okkar aftur já að fáum að sjá hann aftur heldur óvæntur gestur dúkkaði upp á Stanley hótelinu í

gerði sig þar heimakominn og um í anddyrinu á meðan flestir gestir voru í fastasvefni eitthvað hefur honum líklega þótt vanta upp á þjónustuna því hann lét sig hverfa út um bakdyr hótelsins skömmu eftir komuna þangað ekki er útilokað að bangsi hafi verið meðvitaður um þá staðreynd að bandaríski rithöfundurinn Stephen King skrifaði bók sína eftir að hafa dvalið á Stanley hótelinu á áttunda áratug síðustu aldar og þá að veðri gengur í strekkings eða suðaustanátt með rigningu í fyrramálið en jafnvel hvassa syðst á landinu síðdegis á morgun hægari vindur og úrkomulítið norðan og

hiti víða átta til þrettán stig á morgun en víða nálægt frostmarki í innsveitum norðaustan til í nótt

öðru sæti var dæmdur úr leik óvíst er hvort ábúendur í Norðurhjáleigu sem urðu fyrir tjóni vegna fá tjón sitt bætt náttúruhamfaratrygging Íslands sem áður hét Viðlagatrygging bætir ekki tjón af þessu tagi Frans páfi lauk tveggja daga heimsókn sinni til Írlands með hann baðst fyrirgefningar á kynferðisbrotum og þöggun innan kaþólsku kirkjunnar mikið hefur dregið úr matarsóun í verslunum eftir að farið var að bjóða vörur sem nálgast síðasta söludag með miklum afslætti neytendur hafa

tekið vel í þessa nýbreytni íslensk ungmenni hrepptu silfur í

þar sem hundrað níutíu og tvö lið tóku þátt þau söfnuðu styrkjum og skipulögðu ferðina upp á eigin spýtur þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl